Ny fomba fiasan'ny aspiratera amin'ny loto dia misy bokotra potserina fotsiny hampandeha azy raha vao mipetraka amin'ilay loto izy de trohany miakatra lay loto avy eo de tsisy tsony ny loto eo amin'ny manodidina an'ilay aspiratera.